Nga in Siberia qell xhubotet, shurbise të rënda përçë tëtimt ngë ë normali e atje tëtimt vdiset, per cui xhubote, pethka të rënda, <hesitation> fashakole, maljetë termiche e këto shurbise.